Laha zaho ame hoe cinq minute zao an-tragno ato farany hihinanako: de manao resaky lasopy aho ndraiky <noise> regny karazany grillade regny, regny ro haniko <hesitation> amboariko malakilaky de hohaniko zany.